يعني إذا ما في إنترنت أول شي إنه بأجرب إنه أقفل <hesitation> المود المودم أقفله شوي بعدين أرجع أعيد شغله يعني إذا ما نفع أشوف التوصيلات أو الشبكات أو الأسلاك اللي حوالينا لو المشكلة ما إنحلت يعني أتصل بخدمة العملاء أجول لهم والله يا جماعة الخير النت مو موجود.